Ia, ten̈a zava-dehibe zen̈y amy zeny mandeha amin'ny oniversite. Ary ten̈a ny ilain̈y raha zen̈y. Ary za zen̈y ten̈a mampirisiky zeny jiàby izy koa mbola man̈ana fahafahan̈a zen̈y Ray aman-dreninao mampianatra sitrany fo zen̈y anao mandeha firaka amy oniversite an̈y zen̈y mianatra.